Ia agana kamiava maurina ira’a gaga. Ira’a gaga ana ounanai ia agana vavai garau garau ne puruva. Vavai garau garau nepuruva badina maurina nonoa nana vo miadia okava, ana ounanai ema maurina agana e ira’a gaga. Va’isi da ge ganava siboda ge inaridia va. Urame da gegana ge vainao vainao. Ko ema oisa’aku ae’adi mauri na vovavaia ana nonoa. Badinana nana moni na nonoa, monina gaga’a. Monina nononanana kaivanana gavada boudadai vorasida vo gavani o voabi. Monina ena gaga’a na kaivanana a’ana monina emiava maurina gaga’a badina monina emiava. Maurina egaga’ava aninana a'anana kauda ge vavai garau garau. Vavine da gegana kauda. Maurina da gevavaia ovinai va gera gesia iada aru boio nai, ana vavine da. Isada ega kaivanai isada kara kasia nana monina ima’unai ounanai. A'a kauda a'ada ae'adi ouraro veni ama ouraro venida o ae'adi vavai avavaiva vendava a'ana nana e'u pa'oa na. Ko monina a'ana da gava ka nonoa na. Ea isa'i a ourarova a'adina monina ena nonoana ka ena gaga'ana ka. Iagana a'ana moninai kamiava ko monina em maurina da veva nonoa. Da veva nonoa a'ana ba'unana badina na vavai garau garau na epuru. Kauda baudada da vo'au, voga vovaivai garau garau, sibo emu femli na aonanai vairida eda puru, aogaga'ada eda puru, ga arunai, gai babenai ana ounanai monina ena nonoa ka ve'o boio boio. Monina emiava a'ana maurida eva gaga'adiava. Ko monina emiava a'ana emu maurina da venonoa, ae'adi mia kamiava ai a'adi miana isa mia. Nonoa o gaga'a. Ema ka aniani va a'ana gavana kome'a nana. Ka aniani va ka imava, gabagaba da iboudai ka imava, ovia bagana eva ko'orega va'irova ada boudadai a'anai nonoa ana ai ra'au. Emu ra'aona monina davo kore'a. Emu ra'au anana, bau'au nai uira veninai, regaenai, anana maorina. Maorina, emu ra'aunanai anana vo kore'a. Badina ema ramu da iboudadai ana moni nai vo'kore'dia, gava nonoana dakave puru. Gava nonoana daka ve puru emu maorina aonanai. gava babaga nana anana aibe a ourara ai'ai, ai o aniani va. Emu gava gava ovavaiva ana. Emu femli osidi u miava, u karubouva, gava gava u ani vaidiova uisanimui vaidiova anana ra'au na. Badina ema moni nemai e gogova, emu maori aonanai, a ouraro ai'ai va a'adina. Gava daka ve nonoa, ko ai avisana a'ana emu uradada boudada, vova mai'dada ko ko nana komea gaga badina kauda boudadai vo garau dia vanai. Ba'u dada davo au. Vo ouraro venida va isai i'idada gava veo kaiaromu nai. Ana ounanai, moni nena nonoanana ena gaga'ana, a'adina. Agoda ira'u dada, kauda gera gesiava monina eugu roava maorine nonoa roava sibo'u. Nana aba'unai ana aisana roava ana moni na, ea ana momoai, moni e miava ega gavada iboudada kavavaia ko, moni ne miava ana kagana kavanai boi'o. Isa kamasia ema iagana mai eu moni, anana kama sia nana aru boio na, ema oma mai e'u rumana oma akoronia gava ibouda oma ivavaida. Nonoana, gaga'ana ia adina moni ena nonoana ka, ena gaga'ana ka konana sibou no ana asiava moni na'a da ra'au na gavanana.